<hesitation> මම නම් හිතන්නේ <hesitation> ආහාර වේල <hesitation> වර්ණවත් කරගන්ඩ <hesitation> ආකර්ෂණීය කරගන්ඩ ඇත්තටම අපිට පුළුවන් <hesitation> උයද්දී හොඳට පාට ගැළපෙන්ඩ එලෝලු තෝරාගන්න. දැන් උදාහරණයක් මේ ලංකාවේ නම් අපි බත් එක්ක එළවලු වර්ග ඒවා හදනවා නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් කැරට් ගත්තොත් තැඹිලි පාටයි. බීට් රූට් රතු පාටයි. බෝංචි වගේ දෙයක් කොළ පාටයි. වට්ටක්කා කහ පාටයි. ඔහොම පාට විවිධ වර්ග වල එළවලු තියෙන්නේ. එතකොට එදිනෙදා හදද්දී ඒ එළවලු ගැන හිතලා ගළපගෙන <hesitation> මොනාහරි අපි කැරට් ව්‍යාංජනයක් හදනවා නම් එදාට <hesitation> තව වම්බටු ටිකක් හදලා <hesitation> එහෙම නැත්තන් මැල්ලුමක් හදලා. මැල්ලුම එතකොට කොළ පාටට තියනවා. ඊට පස්සේ ඒකට මොනාහරි මස් කෑල්ලක් බැදලා ඒ වගේ පාට <hesitation> දකිද්දිත් ආස හිතෙන, පාටත් හොඳට තියෙන, රසයත් තියන විදිහට ඇත්තටම හදාගන්න පුළුවන් කියලා තමයි <hesitation> මට හිතෙන්නේ.